Un desatrancaol desentapa desagüis atoraus por mé d'una apretación en el tubu. El desatrancaol tien un mangu i una ventosa que se coloca nel desagüi. Quandu s'apreta el mangu, la ventosa cria velaí l'apretación qu'ayúa a sacal lo que sea qu'aiga qu'atora el tubu. Comu tolas cosas estas son avíus cenzillus i aparentis. Los desatrancaoris eran mu gastaus peru me da qu'ogañu la genti más qu'echa los polvus essus pa desentupil.